संसारमे फुलाते तमान हैं। तमान किसिमके हैं, तमान प्रजातिके हैं। लेकिन मोर् जानल फुलाके नाम कुछ ऐसन हैं। गुलाब, दुबिया, कन्दैलके फुला ,पारिजात, गेंदा, जुग्नीफुला, बाह्रमासीफुला, कमलके फुला, सुर्जमुखी ,कुमुद्नी, चम्पा, चमेली, आदि इत्यादी हैं।